פִּלְסִימּאנַה לִי עַנְדִי פִיהَا וַקְת פְּרָאג', פִּלְנהַאר לְאוּל כּנְרְתַּاح וּקְרֵית שִי קִתַאב, פַלְנהַאר תַּנִי כּנְخְרַג מַעַ לְאַסְדְּקַּא בַּאש נְפַרְח וּנְתְנַפַּס לְהַוַא, פַלְנהַאר תְּלֵית כּנְמַארֵס לְרִיاضة בַּאש נִبְקֵּי נַאשֵׁט, פַלְנהַאר רָבְע כּנְרַכֵּז עַלַא מְשְרוּع שְחַصִי וּנְתְעַלַּם מְהַארַה גְ'דִידָה, פַלְנהַאר חַמִיס כּנְזוּר לְעַא'ילַה וּנְתְלַאקַּא מְעַהּוּם, פַלְנהַאר שֵּתּ כּנְמְשִי נְתְמַשּّى פַּטְטַבִּיעַה וּנְזוּר בְּלַאסַה גְ'דִידָה, וּפַלְנהַאר שְּבַּע כּנְרְתַּاح וּנְווַדֵד רַאסִי לְלְאוּסְבּוּעַ לַגַ'אי.